Ña nuhun tumee namee tumee namee ituu ndava vejinuun gachinuhun naquitandu vehi nuun ndi ta tu yaa guee guehna yɨhɨ yɨ nda vii quiti ndava ndioo ndexiñuhun yee ndioo vehi ji ndiga ndii vehi tatu cuehen guee ian ajan forma gaxinuhun quiti ndava nahun Jatu cuu tindaa oo chun tindanuhun quitia guee vehi nuun ocorree ovehi nuun nahina loho xinamoun quita vatu quindaa chi vehi ndundo ian ñaan modo